دراسة الاداب مهم بزاف فحياة الشخص و المجتمع لانه كيربي فينا التفكير النقدي و التحليلي و نقدرو نفهمو بزاف ديال الرموز و بزاف ديال المعاني العميقة و كيوسع لينا الافق التقافية من حيت كيخلي الافراد و المجتمعات اكونو مختلفين و عندهم تجارب واعية و متنوعة و كيحسن لينا المهارات ديال الكتابة و التواصل مع الاخرين